אֶלְמַאקְלַה לִי כַּאנְפַדַּל בְּזַאף הִיַּא אֶלְקְּסְקּוּסוּ, חַסָּאסַאן נְהַאר אֶלְגֻּמְעַה מַעַ אֶלְעַאִלָה, כַּתְחִס בִּיּוּ כַּיִגְמְעְנָא וְכַיִכּוּן רַמְז לֶדְּפַא וְאֶלְלִּמָּה, וְלָקִין בְּصְרָחָה פִי אֶלְصִيف כַּאנְנְמִיל אֶכְתַר לֶאֻקלַאת אֶלְחַפִيفָה בְּחַל אֶלְטַּאג'ין בֶּלְחֻדְרַא בְּחַל אֶלְסּَمַك מְשׁוּי, מַכַּנְקְדַרְש עַלַא אֶלְמַאקְלַה אֶלְתְּקִילָה וּפִי אֶלְחַאר דִּיַאל אֶלְשִּׁטָּא כַּאנְרַגַע לֶאֶלְחַרִירָה, אֶלְרְפִיסָה אוֹ טַאג'ין בֶּלְלַחְם אֶלְבַּרְקוּק, וְלָקִין כִּيبְקִי ḥַקּ אֶלְקְּסְקּוּסוּ חַיֶּר מִנְהּוּם כָּמְלִין.